So’u u mbyaa iri hali a na apa’ ma na tsa’a ci hali wa po ku fyen’a bu ki yo jiji nyinu wa kin, jiji nyin u’a kim, so u mbyaa u ci na numa bye dan wa cia jinma, be dan wan cia bye dan mna ʒin nu’ wapan atu, ko be dan una fo’u nu’ wapan ba, uma na fon’ dan mna ʒin nu wapan, di vya’u ko be dan pa’ na tsa bu’a na, apa’ na nya abe, au, ma u mbyaa, numa ri vya’u. Jiji i ye ba i yiu ybendi, wa au ma ru u ya’ nya abe di u ma nya hun’a u mbyaa u du, a kumo ku du. Au ma uri mbu mikyim, so nna vo, ani ba mbafan ba. Na fo’ kyu’m ba a mpon’a na u ci pa’ fan daa yiu u ci par na nya bu, kai ndafan vo’u bo beu nde so, u dan be yiu bu uyiyi ba, a iri hali ahum na san’ ba. U ci pa’ tsa hali asansan. Acidon u tsaʒai. So u mbyaa ko, m ci apa’ mbyaa pa’ na baa’ a damuwa ba apa ba apa’ na tsabu’a, apa’ na kin na’ nya bu fintswen na du so, kata na vya’m <hesitation> so wan cia na mbyaa dan apa’ ma nya bu fintswen i, apa’ na fau da’a pa’ yi, apa’ mana baa’ cidon apa’ mana tsabu’a ku du bu, a iri hali ahun na san’ jiji’i ye ba, ri yim ndi fyen’i bu, ci dʒu wa m dan ba. U ma mbyaa bu wa ma san’u, u ya di pa’ ri a na tsabu’i ra, ku fyen’u ndea u na tsabu’ ra aji au ma u tsayi-bui adi au ma u tsayi bui so u mbyaa jin’a na wan m cia na ayom ba atam ba nani, m hwea m hwei be ni, kuma ani na yi na jii na yim na waī, na yim mna tsaka bukata bu badati wa wa cia be dan fye m tsaka, so u mbyaa apa’ wa’ ma na tsa iri hali ahun’a, na dan numa, nd na mbu mikyin mai so acidon ku tsaʒa’i yo cidon ku tsaʒa’i jiji i ye ba.